Re mcheba' ze ntema' jwa'n ncha ma' na ngoxa ma' jwa'na, ze pur ta ndo beba' nli ma'yna o re tiemp bebe'ba', naze ndyob ndyozur ma' nda ma'na ndyo re komid ma' yek ma' thamod ze ngozama' jwa'n nchama' naxut nkete re ma', nawe nak xabma'.